ki beɗi mi mu zugonto mosom mi adinshe wonse e a fara haf haf haf haf a zuk biya- biya anin ƙa woi dano anin shiri dano me a go su worshenti aukum mi go su dishensu ki zuni adinshe kai haf- haf- haf- haf a zugonsu ko moiko ada a zuk ishe harbi moiko buno ngo dinni dai ko bo shiri dunni dino a rabenni ka'a zuk banoh dai rabidin zuk banoh mi ada kai a zuk haf haf haf toh moyinni to boboni ke moiko mi a hinɗe tu a hinde tu a bo geba lolo miya fara falai miya ta ƙabu ta ƙa mana tunda ada tun kaiso azugonta bashni andi ƙa mana azunta bashni haf haf hafmi ada kai iko mashni hetetu zawanni mi a zuk banoh moiko ngob e a oni jibo beɗel a oni jibo beɗel robini eli toh hinɗa mi fete jijo mi ta lolo ta maza kolala biya ngafati kanno ba kolala fa kolala baya woi bo shiri dunni banonno dunni banoh ta toh dano me har kaiso ke si riko banoh sunta zugonni ka indi woi zonge isno zonge dino mi. namko oshi sai ka bani namko oshi ka bani mi a jijo beni a jijo beni diko a wumbule har a wonɗe a riya wunbule a riya me biya a namtu oshin me ta woiye tiko miya ta zonge zonge hako oshin woiye biya dano mi a watandanni ki nako ki mi nako ki ngo mama'imu haɗ lumu ei mu dano mu ramtanko mu zitti gyabini ka yesi dai mu zanko gyabini mu woɗi mu wodanko ki lalamba mu dakata kuita ki manda ki gulli mu kasi kanni ka'i mu kasan me sanna a woɗni kum mu hinte wosi ka'i nukom ka'i andi shoko ƙoto ka'a fa a mallade hawonni mallaɗanko hawonni mi ki nako ki ba anamshe shoko ƙoto a zeshe kanni ɗok ɗok dok dok dok lalamba dino nam yono nahko dino nam yobi yauwa mu tanko luh dai kai mi beɗi iko har kaiso boshiri dino ta'a ta lolo ta boshiri dinni nama kom batko zori kom biya ngahani a boduɓɓano mi ta miya ta a boshiri dinni nama ko kom yo wane dino namko kom wane ta wom zo lo ta kom wane naminni ta kai zubti ne fa zubti ne fa kar ka ngaf kom no bu fa. zubti ne fa nine wonse andi ki kori ni baka basa woi shat a basa kai shat basa kai shat basa kai shat biya dino ki kori ta oh oh oh oh oh oh ko dei ne ko duk ne'e buna dino ƙano ke ne go ƙano kada kada ko duk ne'e bu ta in duk koi mi darano yoko ɗo ko goko worshenti mi ta anya e hafri anya e hafri anya e hafri anya e hafri ni worshenko eli ni worshenko eli ni worshenko eli dino ke ki wonde biya abur zuni buranko zuni mi hawok kanni ngab billa banani si ke a manni banoh ko moiko yo zaman muni mu ɗeino andi shiri bu amma yo zaman kaiso wonse na goshi rina bin ma ta ana shiri rino shi goshi rina bin ma ta ana shiri rinsu toh ana shiri wonse dumbaka ta a zuk banoh ta a zuk banoh ta ku ishe miya ta mu ishe ruɗi ta ku ruɓa lo ta ruɓa wane ta woi shoɗe ta shoɗe ta koi ki lo ta ne ki jaji ta ko ishe miya haɗa ngonku dai ta haɗa ngom'e yo dumbaka a zuk bananoh kai zubta ne fa kai zubti ne fa toh ki wonɗef fa shikenan andi yaɓu a bar zunu si ke nami billa banani woiye ke du billa banani shikenan washi andi bu yo biya woiye a sena mishi dana olanko mishi mi a ola mishi babaɗi ana ta gasato- gasato ta gasato dano a namiti mishi ka'e a hawo shoko ka'a a ze ke a dalasu dai zanko dalasu mi ki nahko ki mama'e a takshe a shoko a seshe a takshea shoko a seshe sanko me sai washi washi gomito zawa ki zawa bobo bobbo bobo ta ihuhu dukano ti wane ka mishi no ta a a mu dukanko bu mu daƙanshiti mu daƙanshiti